الحيوان متعي المفضل هوا الكلب متاعي، عندي كلب نوع متاعو هاسكي نحبو برشا <hesitation> عينيه <hesitation> زروق ومحلاه <noise> حنين كأنه فرد من العائلة <hesitation> صغاري ترباو معاه وأنا نحبو على لخر، يونسني في الدار وعامل معيا جو <hesitation> وهكا يدخل معنا وكي يمشي نحوس يمشي معنا أي بلاصة نمشولها يمشي معنا كأنو واحد من العائلة.